<hesitation> Fomba fampiasan'ny andradaka i lelany lava be igny anh agnenjehany haninananjy, ohatra zao zany hoe hanambotra lalitra izy, hanambotra pangy izy de sy mila mihesika am'plasiny akeo fa i lelany iny foagna de afaka hanamborany ananjy.